<noise> motoam mama hakapapa au tada tolun au parten ati <hesitation> loi au usipulale <noise> usipulaamsou baru au lolos rinso <hesitation> au lolorinso amsou, baru nilutuale nilutuanalun salah ale, baru <hesitation> namatua iya sikati <hesitation> namatua iya siakti riso, ausiakti usikati reuhiru roi parten esa sane <noise> au sikati sikati sikati sou <hesitation> loi parten am <hesitation> loiparten amsou au sikati peiti koasi au ispul elaliala, au ispul elalem ulutu riupindah roi panten esa sale haleu <hesitation> au usikati loi parten esa haleu sou baru haleu au sikati am sikati haleu <hesitation> au sikati sou. Usikati sikati sikati sou baru au uhiru loiparten amoi sinam haleu <hesitation> hiru loi parten am sinam haleu haleu sikati <hesitation> usikati haleu <hesitation> lutu souri <noise> ni sikati peiti rile'e <hesitation> baru au ispul <hesitation> au ispul a amoi sina atau leam ispul pindah loi panten esa sale haleu <hesitation> au pindah riloi parten esa sale haleu haleu <hesitation> haleu au ispul haleu <hesitation> au ispul haleu nah au ispul tutu eitire <hesitation> baru au spul amoi atoleam au mala u parten esa sale haleu au suatolunam au hulolu molto auholu molto taluri <hesitation> halu molto taluri <hesitation> <noise> miamsou baru au ispul helale haelu auispul hesasori sou <hesitation> baru <noise> au. Uhuleari <noise> au ispul amoi siem au spul ulu kahara sou, baru au huliari <hesitation> moriale le panjamuranam baru au huleari. <hesitation> au huleari sou baru au bale hale uloto baru ispul ame aunulumoltoem <hesitation> aulolu molto am au isipul risou <noise> baru au murilau laliam baru au heku liariaram <hesitation> aureku rihangir amsou baru nanti au au tua loto balakang haleu baru au ispul helalem haleu ispul ela lem haleu au hasara rihaleu <hesitation> auhasara risou baru. Aualoto baru suatolo lem masuni parten em <hesitation> maitua hakapapa soule'e. <hesitation>